Ši daa kiliaro gullimia di awo jowuro ngla. Kilia di dinan aa citinna baa, kilia di na baan fer baan, ni nguronummawa kal, fadanumwa kal, ndaran damiawa kal kilia tamu damia numma daa andi daa ferri ye, barka ye diye, hardiyi ye awo fer adi deyi dinan tulloso baa. Kilia kuna coro fadayen diyaye awo adi nima kura, kilia coro nguroyen diyaye awo adi rahma, kilia dinan diya awo adi awo cittinna daa tulloso baa, kilia di awo gursunso tandinna ni, kilia leyin ni kuna damia daa awo eyiyisoroye bilwo, eyiyiso koyina, kilia gulceyia daa adi numma daa fadanumi n damiawa kal, nguronu n damiawa kal, dowo jamaye n damiawa kal awo adi her kura. Šilia na baan eyi kurowo? Kilia na baan aa daana baa, kilia nguron damin. A eyiyiso nima Allaye diye, na kla daana nduwusoyi kilianga cilifuna ta, ni kilia na daana wala fisaduso, fitinaso awo adi ngaaso kammi wala coro kiliayero cuwudu cikini kilandea nglawo. Kuna yam laa daa kilia gursun mayannaye cawandin baa, kuna nguraá laa daa coro lalaso, fitinaso cisenku cadana. Kuna kilia ndokonca kla kirro coku Allaharo ngodoyenna ngaso kaso kilia cawandin baaro kosuro. Dowo kuna kila baan, her baa, na kilia baan aa daana tulloso baa. Kuna na kilia baan, yerne dowuyia ye fitinan kosorowo, yam wura dowuyia ye fitinan kosorowo, tabi n, kina n, fitina n aa hal ngaaso aa kotula ruwun kosorowo. Kuna mana kilia yedi gulceyia daa aa muhim. Kilia na daana nondi dayona daayi kilia daa andi lufiyona ndoko yindinummarom. <hesitation> KilIa na baan, cada gullu njoduku faniyona daa geyi, aa daana tulloso baa. Kuna masalan nguraá kuna lala coron cadana, nguraá mašiya kuna lala jedin cadana, nadin kilia cadeniro dowuyina ndegeyiro kosorowo, šendiya na laan kilia cedeni, na laan šendiya na namcenna baa, halnca cawasu duyena, laa cuyo nguro kammiye laaro leyena, laa ngura daan hal celinna ye baa, namcenna baaro kowurunca kotturo namca dowuyina, aa kuna na kilia baande her baa gullinna daa geyi. Kuna na nguraá gullinna kuna fisadu daanan, kilia cedeniro kuna tendiya daa hal namcan daa baa kotulancayi. Wote na kuna kilia baa gullinna daa, eyiyiso kuna aa jefinna ye baa, inci kinja ye na laan baa, na laan numma daa na namum daa fanuman daminna geyi, na laa wolianayi kiliaro naminnamin manimaye fandun baa, hal liminna ye baa, aa bamu liminna ye baa, na kilian baa kuna gullinna geyi. A daana tulloso baa. Adda geyi kuna gullina geyi, na kilian baa, na kilia baan aa daana baa. Kuna na kilia baan burgowu daa taba yal yernero isi- n, yowuro isi- n, kure yam wuraro isi- n, yam kuna wuraa, yam adi kuna yamngedea ngasoro tendi lolorten. Wote na kuna kilia baan misiba gedegede kadaa diye. Kuna kinayi kinjenjea ye yeni, ngudiyi kinjenjea ye ni, numma tabi njecinna ye ni, kure aa gede daa manenunwa daa dayin baa, na kuna kilia baayi her teninga wala kammin fitinaso mayini, ndaaran wayi kila mayi. Wote kilia di aa njulufo ye, ndoko yindunum lifunna nja kiladi aa dasilero ronunna teni. Wote kilia coro nguroyenwa kal, coro jaman foktiyo kilia leyiyinro daaya wala fisaduso, fitinaso, kammi n kammi n katte. Kammi wala kulokuloyi kam kamangaro kulokuloyi cuwudin. Kuru fadan coronwa kal, kilia leyiyin damia wala kulokulonum fitina kudum kilia yirfatumbu. Kure nguronum coro dowulanumin damiaso baa, ni kilianum tamia kilia leyiyin daa wala niyi hal kilia cidilinna wala niyi dumbu, ni kuna kura nguroyero damiawa kal, yam ngura royi cadanawa kal, nondi hal kilia cuwudinna ruwu klan lelenum, niya wala kam laaro ni kamma adi aa laa kingenimu aa laa wa wala difiro rumbu, wala kamma adi daa wuyi karnguniyi, karnguniniyi muye wala kammaro kirenumu, kuna ninkireduso, ninnjeskunaso, ninduna kammuro fileturoso, awo adi gedegede adi kadaa adi ngaaso, nguroso, coron niyi dimin geyiwa daa coron koworkotta cuwudin, koworkotta cuwudia kla tartu cuwudin, kla tartu cuwudia, adin wote fisaduso, fitina adin isin. Wote na fitina isia. Kila ba, kila ba geyiwa a danum tulloso ba anum tamina ngaso fayiden ba. Wette ni kilan dambu geyiwa ayi eyi fayiden. Anum tamina da dunum kasunuminwa kila ba geyiwa. Kuna yam anca fanca, lumanca a cadana ngaaso kuna na kila ba fiyo duyo šendia da hal na kila dana matu jawasu kolowo. Wette adi dan na kammiyero da lenimia ye a kadaa diye, kamnda niro hal ngla bowoncinna ye geyi. Ninkatingu daro lenima kam laayi dayi kam da cirayiniye diye. Wette kam kam cirayina daro lenimaso hal ca damina geyiro bundo ngillaro namtu da ca burkoyiya geyi ba. Wette adin ni ndaran damiawa kal hal kila mantun da, hal kila matumaro da, sa kila cuwudinnaro da, a kila ngurondaro cuwudinnaso, nondia coron kilaro dayonnaso, kila kilela coro jamandoyen daya a adi citinna tulloso ba. <noise> Wote na kilia daanan ni angalumin brallo bunnun damu, jamanum dowonwa kal, fanu n coronwa kal, nguronunwa kak ni angalumin karreti tamburo bunum hayiro damin. Wote ni kilia leyiyi geyiwa daa adi a ni daro nima ye, herri ye aa kilia citinna dinan tulloso gullu njedikina ca burgowu gullina geyi, aa kilia citinna tulloso baa. Wote numma daa kilian damina daa, yam kuna kilia cedenayi njerea daa num mburunjan. Kuna fulan kilia leyiyin kuna daana geyiro andiso Allahayi sendim baa njen, adda mayan yammi kilia kanum damina geyi. Wote na kilia daanan karhati baa, na kilia daanan koworkotta baa, na kilia daanan gumbun biminni ye, incinum yaminni ye, bunumni, cununni, lenunni, foyor limin geyi waye karratum baa, fanumman liminwaye karratumba, yalnum <hesitation> dunum liminwa karratum baa. Fadanuman dunum liminwa karratum baa. Dowo kuna na kilia baan liminwa daa koworkottaro limin, liminwa daa karratun, liminwa daa fannian ndegeyiro dunu lenu isin kilian fandinnamin, yamnia kilian fandinamin, na kilia baan, yam yamca duyo coluwu isena yamca daa baro ye cawandi, yamca daa soninaro ye cawandi, yamca daa fitinaro cawasei njo celuwu yamca facerena ye dowuyi, yamca facerena ye dowuyi, nondia daa kasiyo liyo koworkottaro ngurondo duno, nguro yam gedeyero leno walla na laa gedero leno, nondia eyiyinguso kusotto geyiro wallo tabi n kina n gumbuso fandimaso rangun bumba, karratum. Wote na kilia baa di ca gullu njedikina geyi aa daana tulloso baa, aa helan ñommo tulloso baa. Kuna masalambo nguro keyende dayenadi kuna kilaro name dayenadi aa adiro kiciwo baa, kuna liminwa karratu n baa, menunwa karratu n baa. Wote na kilia daana di aa cittinna diya. Wote kuna nguro mašinde laa kuna kilia cedeniro fisadun doyina nguroncaye casu yam nguroya duyena laayi cawandu celinayi celiyi, yam cawandu celinaso kulloso cawandini nguroni kilian nantu cawandini. Kuna cawasu nguro gedero kuna keyende adiro laa isena daa nguro keyende adi daaro wolla kotularo gudo, minde kuna isenan šendia aa gumbu ye cedeni, aa kinca ye cedeni, aa buntu ye cedeni, namturon ngla cedeni, yamca kra cedeni, kida šendi yam wurayi cedeni, laance laa kuna doyina yam la cawandu guyo celina, laanca daa aa jefinna baa, fudu kindeye daa noyeniro namco kosorowo. Wote kuna nguro maši adi. Kilia tenia sobongaro nguro keyendea daaro kina minde kuko. Minde šendea kinaa aa jefinna baaye nguro adin gumbu daana ngaaso goyo munazama n Hakuma n ngede n. Kam hal ngilan ngaaso goyo caradu šendiro gumbu cedinayi nguro adi daa gumbu gumbu ye baaro walkuno. Wote nguro adi daaro kotularo walcina, minde kuna nguro maši kuna lenum aa laa kuna nadin baa kudunna diyaso dalayi kuna kilia baayi daa lettu baaro walcu, nguro adiyi daa gumbunga daa jowowuno, kincangu ye jowu, gumbungu ye jowu eyiyinguso kuna jowuro walkuno, adi sobowu mašiayi, nguro mašiayi kilia teningayi nguro keyende adiyi tabtin kida, yam keyende faya nadin dowuyina, yam kuna bulfaso aa ndokon cadanaso niya, yam kuna miskin Allaharo mayennaso, miskin leye mayo cowodu wayennaso adi kuna kotula jowuro cerin kada. Wote na kilia baan mbosoringa ngufu, kilia baan. Wote na kilia daana her diye, na kilia daana dina ferkudu, na kilia daanan numma angalumin damin, numma daa klanumma daa kicila hayiro damin. Wote coro jamayen dayowa kal, ndaran fadandon dayo kal, <hesitation> yamndo taku dayowa kal, hal kilia cuwudinna bes, eyiyisoro yam ta dal kiliaye filekiriyo dina daa ferte. Kuna yam laayi daayi yamca yernerowa kal, šendiyi maši- n maši- nwa kal, yamcaro wala fulaniyi ekeyi jidina ni- ye ekeyi de, jancina ni- ye jane, tiyi cancina ni- ye tiyin jene, yal yernea daaro klancea daaro fikir difi cedin, kom difi cede. Wote aa di wala kammi. Kidene, kunayi yal yerne yindi cegedea minde sammun yalaro yeyona, sammun yeyo sammuya nondiyi yindi ekeyiro bundo woyiya gedea gedero ñecikinmia daa kuna ñene woli bundo leyi adi difi jidin baa. Dowo abba laaso, yeyiya yalliye laaso ngaasoyi ñenenea cenina wuyi dikin baa, ñenenea šadiyi ceyina wuyi kasanin baa. Wote awo adi kattero cekia daa ye adiye n ye adiye nwa kal, abba ñene adiya n ñene adiya nwa kal šendi yindi fokto, šendiyi mana kuraro jedin, aa yal yerne kalliya kiske teyiro cadan baaro šendiyi jowuro cadan, leye šendiya jegedin, šendi wura jegedin. Wote yam wura jegediya dina wote tadiwuduna. Fitina isinana, fitinayi her tena. Wote lalayi her teni. Nondi aa yal yerne dula di, cunu nondi wura gedea yal yernean nondi gedendo leya šendi fokta bikeya, aa adin kammi masallo ñene wori tea cirin, ñene wori tenuwaso, mašan mašan yalnca minde jegedeyaye fokto bikeyenna cirin, aa yal yerneya kiskero towo, hal kiliayero lenowo, kilia her kidaniya, kiliayi asar teni. Kuna lalayi asar te dowo, her teni, lalayi šiyi aa difi kada te. Wote andiyi aa gulluyenna nduwuyi wayi kilia mayi, kilia di, aa dinan tulloso ši cittinna tulloso kul kulloro baa.